स्रिलन्क हन्स्क्रिति बोधोधम गोभि भबे हिपए असे होन्गिद् नित्रो अरु दिस्य कोलर् हमोरि लुअ। एक् एक् हम्रिध कोलक्म बोर असे अरु भ्हरतिय उपमोह देखर् ते यार् दिघ तिहख दर बोहु पोरिमने प्रोभबित् होसे। मुल् दिघ हमोहर् बितोरत् हिन्घोलि जनगुस्ति रधैन एक् हुकिअ खैद अरु प्रिकेत पतिप्रेम् अरु हन्स्क्रिति त्रिभुस्। नमेरे <hesitation> जनजत् अनुनधपुरर् प्रसिन्ग् धर्बो हगोखेक् <hesitation> अरे इकोनिक् अन्तभुक्त स्रिलन्करो बोधोधम पधन्धम मेनोन्दि। जिबन बोतु मन्दिर् अरु धम्यो पव थ बुअ गोइसे हिन्घोल् सोकरि भख नुकिस्मन् सोनोतमि भखरु धेउलु केकुअ।